אני כנג’בּל נكون מוסיקי עזים, אלמוסיקי כתقدر תתוואסל מע אלמחשאר דיאל אלناس ביטאריקה דיראקטה ועמיקה, וכתכליני נחרנ’ק נחלק אג’וואא ואהאסיס מכתלעפה. ג’יר אה בלרנין ואלנג’מאט, אלמוסיקי כתג’מע בין אלناس וכתقدر ת’אייר אלמיזאז’ ו’תפתח אללוב ביס’לה. אלרסם ז’וין בזאף ולקין קיהתאג’ בזאף דיאל אלסבר ואלוואקט.